Барои такрори хӯроки ресторанӣ аввал бояд таркиб ва усули пухтани онро донем. Баъдан, маҳсулоти босифат ва асбобҳои мувофиқ истифода мешаванд. Аксар вақт тамошои видеоҳо ё хондани дастурамал муфассал кӯмак мекунад. Сабр ва таҷриба низ дар расидан ба таъми аслӣ муҳим аст.